Njuande biu gutsje ni mu kuaju reje kampiujun lejeng bu kuaju reje nda laju lanjiy y nda nip lame mjau ñkis nda lajiy y nda lajiy kañjiu mbie nda nip lame mjau ñkis matsit y nda lantsul y vevces nda lankiji stikiuang veces ya me nda pik lama gachi hospital y si nda ni nmu manes nda latu kjuande biu santel ni nkjuande nda lame ni kampiujun bijiy bu kuaju reje si nda ni nmajan bu sparu nda kueje laneng bu ndejenat talung bu kame ni lapiy xijiaju ni bu reje y lañkjiade njuande nmes ni bu kuaju reje biu danu ni kjuande naundat mbiayat tsaudat nau lame nda xikil ya tsau biji rapi kuaju reje y njujuñ auu ke u mang nkiji naung ni kjuande nti may kjuande dru ya tsau lame nda nmay bijiy bu rapi njujuñ. Y mas bu nda kuaju garua kampijun nda nep lapiy nda nda gutjse mas nti ya bu reje danueje y nda lame.